दुखिन फ्रेकत् बिबिन धनर् जिबजन्तुब प्रनि हुम देखेबुलु प्वजे। अरु पेतेक् प्रनि तत् एत <hesitation> हति, गर्, हिन्घ, भलो, करियल्, हरिन्, कुर्नेसिअ, बक्, इत्तिदि। जिबजन्तुब जिरफ् लगोते इत्तिदि। जिबजन्त देखेबुलु प्वजे। अरु अतिकोइ मोनुरुम दिस्य देखेबुलु प्वजे। अरु हेइ तेक् हुम्होर् बेखेकोइ जिबजन्त हुम्होर् मजत् एक् खैत सिन्खलर् पोक्रिय हिसपे परेगोनितो होइसे। हेइ खैत सिन्खलर् जोरिते एक् दिस्य देखेबुलु प्वजे जे एतु अत प्रनि अनत प्रनि मन्ग्खपुजि हिसपे परेगोनितो होइसे। एतुइ एतुक् थकि, एतुइ एतुक् बति थकि इम्नुबोनोरे जरहोहत्, एतुइ अनर पोद्जोपि एपुनि तेओ निजोर हरिने जे खैत पस्तुर् कोइ बोल सस्तहकोरे जरहोपल। <hesitation> एक् खैत सिन्खल् अति होस्ति अरु दन्गर् एक् पैत बनेसेपे देख दिसि।